أعتجد راح أختار الطاهي الشخصي، مع إني بعرف أطبخ مرة أكلي حلو، لكن رح اختار طاهي شخصي، السواجة مو كثير أنا بخرج انا فما اعتقد اني سائق راح يساوي فرق انه يكون عندي شوفيري الشخصي أو لأ، لكن كلنا مضطرين نطبخ عشان ناكل، أعتقد الطهي هو اللي بي-بيكون أفضل إلي.